أفضل أن أكون عالماً مشهوراً لأن العالم لديه احترام كبير من الناس لديه تواصل مع ناس معينين لا يتواصل مع الناس العاديين دائماً يكون <hesitation> المحيط حوله من الناس المثقفين <hesitation> ذو الخبرة والشهادات العالية.